इथियोपिया के खाना के अलगे स्वाद होथे। जे हर अफ्रीका के सबसे पुरान देश म से एक हवे। यहा के लोग मन मक्का तीज मटर अउ। अनेक तरह के मसाला से बनाथे। एमन खाना अलेजरा नाम के बड़ा अउ चपटा रोटी म परोसथे। जे हर खमीर के रोटी होथे जेला पलेट जैसा इस्तेमाल करे जाथे।